Ujun este bueno njan kiti kiti njika chi njan kivijan chi iin ti uu va'o nde iin tiku ño'o kuii, zorro kui iti inka ti kuu cola pinta inka ti kuu este inka tii kuu ixo'o, ndejo xhio chi manijo kuati mani vilo mani trigo ichi mani njayo nja iti pero va'a yuan ichi este nii vée, kuanti nrukatia kati nrukuti chón nrukuti xhiko nrukuti lanchi nrukuti este he aver nuni nii tiu chiki yikuan vati nde ixo xhi kuani ndaño ñii planta njaixo nde cola pinta yuan chi tiempo tuu itu tu ito niñi ito nriyi, yunja kiti cola pinta njin iin este iin zorro yua mani ituu nakiti yikuan.